Iih doo' piyan keduih may madil ngilad. May madil nalan lem pulung may nekap nuk kanen doo' uhm belawang lem niat, doo' belawang lem burur narih renga' narih may madil kadi' narih doo' piyan nalan lem pulung may nekap nuk kenen.

Mo... muyuh nuk mudeng mado nangey terun, lutep-lutep teh narih lem kereja narih, Lutep-lutep narih lem , lem err... ulun narih maya' Tuhan. Dueh ineh teh tu'en narih doo' the narih mulun lem buluh Tuhan.

Naem ngadan gituen nuk keli' keduih lam Kalabit. Mala-mala gituen teh lun merar nglad naem teh narih keli' guen sapeh. Mala ayu' bulan Bulan Betung, Bulan Tidtuk Manuk. Bulan-bulan tah keli' narih. Naem keduih keli' ngadan gituen.

Pu'un-pu'un keduih ni'er wayang ngilad tei doo' doo' doo' tu'u-tu'uh teh mawang niyat narih doo' keli' narih. Kadi' neh men pu'un-pu'un narih ni'er wayang ngilad gelatey tu'uh-tu'uh neh narih ni'er dih.

La' mey ni'er bawang puneng ebpa' Debpur, puneng Pa' Marariew, puneng ebpa' Medi'it, nuk ineh teh bawang la' tu'en keduih ni'er tebe' na'em men narih pernah mey ngi nangey. Puneng ngi Long Lellang nangey, nangey bawang pu'un tauh nangey.

Kereb ngilad na'em tun teh sokongan tebe' kadi' guru' narih, lun ruyung narih majung narih karuh lun beken kadi' teh narih mileh karuh urang putih, karuh melayu' lem sekulah.

Tulu kereb tauh lun Bariu um ngaju dagang bera naru lati tauh naru um bua kaber neh duah nuk pengeh do tulu tauh kereb um neh maju dagang duah nuk ineh ngen tauh kereb do teh tauh

Linuh langit neh bata riram inah senaru' Tuhan. Doo' tabe ribed dih tabe' kineh . Nah kinah sinaru' Tuhan kinuan tauh.

Doo' tabe' telepaun dih tabe' raruh sarawey narih berat lem burur kadi' lemulun baken uhm kereb ninger seriteh ngalap uhm data', personal data nuk lem talipon nuk pakai ideh negedaet lun baken neh nuk naru' narih narih raruh sarawey.

Lun kamih ngilad ngaya' kerubau, ngaya' la'al, ngaya' berek ngaya' tapi'. neh nuk tu'en kamih ngaya' peh err nu'uh kamih mulun lem kampong

Mo, nuk pakai narih kidih-kidih pakai telefon, sineh teh numur satu terun, pakai kerita, temulud maya lemmaya' lem rang bawang lem rang gawa' dulun

Lun merar ngi lem bawang ma'it aleb nideh, ma'it awa' nideh, laba berat kerja deh ta'on deh ngilad, kadi' nideh ma'it awa', ma'it aleb, neh nuk pelaba tu'en deh ngedta ta'on ideh.

Mo ngen tauh kinih edto Christmas teh nuk doo' piyan tauh kadi' edto sineh err ngen tauh err ngelinuh kadi' Tuhan pengeh temurun mey luun tana' sinih err niwa sala' tauh supaya tauh kereb mulun dengan doo'.

Mo nuk na'em kereb narih ngurih pelaba tu'uh na'em narih kereb pelaba mirup gula' , pelaba main ebpa' la' kencing manit narih ken lun merar. Neh nuk na'em doo' tu'en, naru' siit -siit kereb-kereb teh narih.

Na'em teh narih la' bubuh nebe', kadi' merada' kerja merada' nuk apen narih kadi' neh narih bubuh'. 'am tebe' narih bubuh mey bawang beken , kapeh neh ken doo' bawang narih sendiri' tebe'.

Moo lem lem teknologi nuk na'em doo' terun, kayu' teknologi nuk sala' pakai, 'am tun tabe' teknologi nuk naem doo' kayu' bom nuklear kadi' sala' pakai neh ideh may ngebum lun baken. Neh nuk naem doo'. Doo' tabe' teknologi tabe'.

Kii... dadan na'em ni'er baka leyh. Nih tuda', lem tuda' laak nih 'em teh baka iih... siren narih. Kapeh teden... pudut... ken lemuh tun teh baka nangey. Baka kapeh tideh. Baka buda' kah? Baka buring nideh nangey terun. Neh men narih na'em ni'er deh kinih neto'. Mabi nideh lem pulung.

Sekulah narih ngilad naru err Mathematic kedeh ngilad, ineh subjek suk leng-leng mikat tu'en ngilad, mikat 'am narih maley naru' sineh.

Doo' tebey' sangey la' lemangui lem ebba' tauh lem ngih bawang nangey... ngih err lem ebpa' tebey'. Kadi' na'em men narih emy lemangui kididh-kidih lem ebba' batuh. Doo' teh... err doo' teh li'o neh. Doo' mangey lemangui lem ebba' batuh

Perlu teh narih muru' tidtu' narih kidih-kidih kadi' inan teh nuk err murih tu'en narih err ngimet ngi tana' ngih, lutak neh tidtu kotor neh tidtu' kadi' dih tu'en muru sebelum narih kuman doo' teh narih na'em na'em keneh ngan nuk err a'it mey lem burur narih.

Lang-lang doo' tebe' AI tebe' tulu narih kereb pakai idih tulu narih mileh pakai err menggunakan AI leng-leng tidih peh ngaju narih lem ulun narih.

Mula' lawyer lem bawang tauh nih tabe. Mula' anak-anak tak tauh mula' teh Lun Tauh kuh lawyer. Doo' teh maley nekap ideh. May tulung narih lem, may tulung narih, may nebada' narih lem hal-hal mayu' uhm undang-undang.

Puun-puun uih inan anak malem pelaba doo' liat kuh ngen berkat Tuhan nuk pangeh birey neh ngen edteh anak nuk doo' ken anak nuk doo' sihat, doo' burur, doo' ulun kinuan berkat kinuan kediweh dengaruma'.

Mo, lem ayu' perbelanjaan, lem ayu' usin, kamih dengeruyung perlu teh sineh tu'en naru'. Perlu tuda' tu'en narih belanja' edtah bulan, tuda' tu'en narih ripun lem bank tuda' tu'en narih belanja' ngen anak narih perlu narih naru' sineh kenep-kenep bulan.

Seriteh ideh ngi kampong nangey terun, ceritah enun seritah beken mey madil, mey ngeluit, neh teh seritah anak adi' nuk leng-leng doo' piyan deh terun. Neh-neh tu'en deh, 'am seritah beken,

Naru' ngelaak durey tu'en narih si'it kulit baka ruyung dih, ei lang-lang doo' neh ain dih. Ngelaak beto' narih uu'et kenangan 'an muh naru' bawang ruyung dih, 'an muh ngeriki nidih, neh-neh dueh nuk leng-leng doo' ain.

Inan edteh tun tabe' keduih motor sikal edteh teh kereta kuh beruh neh berkat nuk birey Tuhan kinuan keduih. Sah teh mutor sikal ngekuh Harley Davidson. Motor sikal kudi kinih. Doo' sangey pakai.

Mo na'em raut beken keli' keduih. Raut gaing mey raut nebpek apo teh keli' keduih ngilad. Am keduih raut beken, mey upun-upun lem pulung , mey menad kayuh, neh teh raut nuk keli' kekamih ngilad.

Ayu nh paad uki ngen tauh. Nuk ngilad naem teh nuk pakai tauh ngilad may nalan moo'-moo' lem pulung ken original. Kinih mula' pakai AI. Kamih ngilad ngerukud teh narih lem pulung. Pakai lapung bulan, pakai lapung pay teh narih may lem pulung. Neh teh teknologi nuk pakai narih ngilad. Lapung gas ken tauh.

Keburo tah keli' keduih ngilad renga' narih mait batek. May mepa' dteh Keburo doo' teh batek narih naem mait. Neh tah barey lun uan lun merar narih ngen narih. Kuman Keburo may mepa' ngalap ebpa' Keburo.

Mo Lun Merar kamih ngilad buro lat ngi Ruma Maun Meseb may ngi Ruma' Maun Beruh, buro tuen deh mabeh barang dedih tuen deh merarad teh barang dedih maya' kerubau uhm. Mo tuen deh maen teh barang dedih nuk kereb tuen maen dedih un mabeh, un deh ngatang.

Arit lun tauh eh arit lun orang ulu teh doo' piyan doo' tu'en narih ni'er doo' mawang niyat narih doo' teh lem burumawang niyat ni'er arit nuk doo'-doo' ribed kineh doo' pudut.

Neh man bawang tauh pelaba mado lem puneng ebpa' ngih pelaba mado mikat neh muit barang may ngi nangey kadi' neh harga barang pelaba mikat pelaba mikat tuen masiew beruh tuen muit may laud tungey kadi' neh harga barang pab pab.

Nun program beken, program raut sape' unih sape' teh doo' pedingeren narih lem kampong nangey doo' teh err ngebpo erur narih lem muli' let lem lati'.

Tuda' lunmmerar ngilad mileh ngarit, mileh ngarit ruma', ngarit sapa', ngarit kelulung ideh ngilad naen neh ideh idih kuma' inih terun pangeh mat, pangeh peh ideh muli' may bawang Surga. Ideh teh mileh ngarit ngilad.

Irau mekaa' ngadan ken keditauh ngilad. Tauh mekaa' ngadan th irau leng-leng rayeh. Lem adet Lun Kelabit pakai ideh mekaa' ngadan lun uwan nuk beruh inan anak may tetapu nuk bruh inan mupun. Ineh nuk belaan deh kuh irau mekaa' ngadan.

Lun merar nuk pengeh pinili', err... murih tideh, kereb tideh pekaa'-pekaa' lem kema' kendadan dih. Ngilad ... lem laak tudu' ngepulu' ko' enun-enun peh tuseh lun lem bawang, netam lemulun nuk pinili' dedih nu'uh deh tideh, kayu' merey si'it esin ku inih ku enun kah renga' ineh. Kinih, doo' neh. Keteng tideh merey, keteng tideh nu'uh kadi' ideh ni'er ni'er enun nuk perlu bawang sineh. Neh neh berrei eh

La' pakai edtah sapa' talun luk doo'-doo' ribed nuk inan arit tu'en lun merar neh sapa' nuk la' pakai mey irau mey irau mekaa' ngadan mey irau ngerayeh edto Tuhan.

Lun lam bawang tauh kadi' madi man idih daet tah dalan daet teh nuk uhm madting kadi' mado 'am dalan doo' kadi' maya' tana' maya' bilun mikat teh narih muit dagang muit barang kadi' pelaba dita' cost uhm muit barang.

Edto sinih 'dto doo' kadi iyeh doo' mudn kediit doo' teh belawang lam langit doo' teh pelika keli' keuih laput keli' lat lem lekadang kinih doo' teh dto kinih terun.

Mo... lem tuda' laak nih, edteh isu nuk plaba da'et ngih ruma' tauh nangey lem ayu' ebpa'. Plaba putut ebpa', plaba na'em idih. Nga' ieh mudan edto, neh neh ebpa' tauh la' na'em idih. Nga' putul neh paip temideh iih, metal nidih temidteh iih kadi' nidih plaba da'et.

Miyuk ken mileh tauh miyuk ken dita' nuk tuen tauh perlu teh narih AI kanep-kanep idih. Kinih pun kayu' telehpone AI pakai narih kenep-kenep idih, kenep edto pakai narih pakai Waze neh idih temidteh . Renga' narih driving nidih, pakai narih nekap tana' nidih neh AI nuk perlu nuk tuen narih perlu kenap-kenap edto.

Naru' lati' luun. Mey narih nibu nibu padey nibu simun nibu tedtak nibu err bua' lem lem err lem tana' nuk tu'en narih naru' . Neh projek narih nuk tu'en lun merar narih ngilad.

Mo, sebelum teh narih mala edteh linuh narih tu'en narih ngelinuh tidih beto'. Ngelinuh idih dalem-dalem, ngelinuh idih err meriput. Ken doo' tidih tu'en narih mala ken da'et tidih tu'en naih mala, sebelum teh narih mala idih keluar ngen lun beken. Kineh narih. Kidih teh karuh narih doo.

Doo' tun tabe' narih may ngerang, may nalan-nalan, ngerang lem bawang lun baken doo' mula' tuen narih nier, doo' mula' tuen narih belajar, doo' teh mula' pengalaman narih beruh, nuk keli' narih, may erang lem bawang lun baken. Kareb teh narih muit may tuen narih lem bawang narih sendiri'.

Music kah, Sapeh teh doo' padingaren keduih kadi' doo' belawang lem niat narih, doo' mawang lem niat narih ninger kadi' nah uhm music nuk puun-puun tuen narih ninger lat lem bawang.

Mo kereb uih sekulah madi' ngilad doo' piyan kuh belajar geography. Kadi' kereb narih belajar ngi bawang lun beken kapeh teh tana' lun beken, kapeh teh la' nier lem tana' sinih. Kereb err dengan bukuh neh tupu teh narih kereb err keli' kapeh tana' ngi beken,

Mo renga' narih ngelinuh kapeh teh edto nih edto kinih ngan narih banding dih ngan edto nuk ma'un ngilad err doo' ayu' teh kinih tebe' doo' mula' technology mula' kemajuan err nuk pengeh tercapai narih kinih banding ngen narih mulun ngi kampung ngilad. Doo' ayu teh kinih tebe' mula' teh kemajuan nuk keli' narih.